حاول تجنب التلفزة والتيليفون وحاول تعوضها بالقراية ديال كتاب متكلشي شي وجبة لي تقيلة في العشاء ومتشربشي القهوة بزاف وحاول ما أمكن متفكرش فشي حاجة لي كتقلقك